معاشرس منٛز چِھ آرٹک واریاہ مقصد، یتھ منٛز شٲمل: مواصلات، تٲریخُک تحفظ، سمأجی سرگرمی، ثقافتی شناخت، نفسیاتی تہٕ شفا یابی ہنٛد مقصد تہٕ باقی۔